<hesitation> Raha aminahy ndreky zany an, hoe an <hesitation> hoe le nahaterahana hoe, andro nahaterahana hoe fety tonga lafa- tsara aminahy an, de le <hesitation> le hoe akiho famille ohatra hoe anaba- anadahy, rahalahy de anabavy de ray aman-dreny de miaraka amle namanamana le tsy mifankafoy isan'andro io zany de, na de tsy de hoe misy raha hohanina zany fa hoe akiho zareo de mifa, magnano fety kely foagna de efa izy e.